Om üts sääne meresüük, miä või ollaq tapva, ku sa tedä õigõhe ei tiiq, aga ma ei mäletä tuu nimme ja ma ei tiiäq, mille ja üldse mitte midägi tuu kotsilõ.